نتعرف على اصدجاء جدد من خلال اني <hesitation> اشارك في بعظ الدورات التدريبية مثلا التحق بدورة تدريبية في مجال جديد مثلا او اني اروح نادي ولا جمعية خيرية مثلا اشارك فيها <hesitation> او لو في مثلا <hesitation> تطبيج معين للتواصل الاجتماعي أحدد اني موجود في هذه المنطقة في هذا الوقت ومن خلالها اجدر اشوف يعني مين الناس اللي حوالي اتخاوى عليهم نمشي مثلا مشوار شيء ومع الوقت <hesitation> تكون علاقات تكون صداقات.